अरे भाई माप कर दये <hesitation> कर देओ, एकदम यादन नहीं रहयो, की काम इत्रो उलजी गयो थो, की थारो ध्यानन नहीं रहयो, की थारो जनमदिनेच भूली पड़ीयो। पण दिल तसली, तसली से बधाई देओं दाई रहयो, भगवान तुको खुस राखा, लंबी उमर दे। चल, अ पार्टी तो बन, <hesitation> बन, बनती छे भाई, तो तारो जनमदिन भूली गयो, तो काई हुई गयो, पर पार्टी तो तु हमकर दाई सकज, के पाटी में दाई सकतो हैं।